لو أقدر أسافر الحين <hesitation> بأروح اليابان <hesitation> أروح أزور اليابان لأني أنا مهتمة بثقافتهم بتطويراتهم وتكنولوجيا عندهم مناظر يا أخي طبيعية جميلة يعني هناك كمان في <hesitation> كافيهات مشهورة بعدين يعني أحب إني أروح الأماكن التاريخية عندهم معابد وحدايق أعتقد يعني راح تكون تجربة رائعة.